Min chiyaka miki min chiya, min nyi mom tebbo miki min nyimom la chiki kwilendo chi ye chi ne bubiyawo, bubiyawo yo kwilendo wi, chiti mulanghi, farub mibbo mulanghum nini teb chebbo mulanghum la nyi nkwen nyi yala. la nyi kwitangkanbo chola nyio yoten diye, nyi nakanghum ti kanghe che. <noise> chii yomen kume chwiyakeu kwob chulombo naar ki chwiyako yobe, ki choro cho. chi yomen miki bwimi miki yweli, nywelum bwimi wiyak nyim farub mibbo. farub mibbo mam ywelum bwichi ken la chokoto wab kanghi kanghe cho, ka chuko cho kiti chuwai miti mei, miti yi keb mibbo ti miki chia fuwa kang ye ti chia nuwakangyeti beno kanghe diker ki mai ri nan dubom, lachiki la chiki mo, kanghe diker mani, chin nuwabo kero bwir kanghe bubiyawo cho dike mwito yo men neer nyo miki to, ma ma fulong ti tak kebo belle nyori matoten ka cho, ma na ka chochuro cho ma bwangten diye cho, diim di nyi cho bwe waa kanghe chola bo bwa nyinen nini naka nyeke. fo, kuu wabe, nyikanghe cho diye duweneu ma fulongbo nawiye mama fulong nawiyeti wori tiye wi, cho kangmenbo ma kangchinenbo. Diye duweneu ma to nyi wureno yama kwabtiyeu na kin dike nyeri, no ma tuu chowureno kutanneu, mato nyori, dike chi mati wiyeu mamembo. chocho bo mi to wuro ri mamen, yomen, dike chi mamen tiyeu <hesitation> duume ne cheu bwang men kanghe miu cho mi to nyori mi mama fulong ti nyo yori kabo to diye duweneu ma nekom dangne ti mi niyikom ti mikwakimen dirti miki ken, kom bibeiyo, ka to nawiye ka? ka tore komki na fiyer, to nawiye ka? kayire komki wo chuwem chuwemeu Dora mabi yi biki yire namo do naweye mananghe tiye na numde uu to ka naweye woro kwama nunmwen mornee mweu mokwob dulo ri kwama nungmweneu na to lo chiyeu locheu kima nyi? na chi manki dangne ken di no chi man ki chingi ken di, no chimanki nini yimbo kendi mwan nuwa dotanghe bwen bibeiyo mwa bo tiyeu mwi mwe na yeduwaldi chunghako kanghe kaya kayau mo yim duweneu mo fiya lo dore ri tikena nanyimom nii wuro mwa do tiyeu lo chew lowe ken be mwarom bo chi matiwe ye be mwaroreken chifiya be weren chi fiya mwarom chi kwon chi tii ki na tii tak mwaluweu nalo mwe kwambo duwaldi ya chukchinende chwel, moki duwene fa molam nii mo dii bwimeu huh mabo manyo yamo tiyeu kiyeu wo duweneu mon ni bwine mwi kebo dike kanghe deke mo bwangchinen tiyeu chowo nanghen doret tanyati duwen ka? chiki bwen tanno chi man ki nyom di mwaya mwantikang chii nanghendo duwen fini finiyen wo mo kwantiye yamwan tikanchi nanghen no mo yamo lam lo dore ke kume mo yim late ko kiye ket ti kanghe bubiyabwa ri be nubo lowe chuwa tuticho kanghe diker kwurchikwur chidi chian manen ki chon nye cho late cho tauwe? na moye delen mo ye delen di kurchi kurchi an me nen ki mwa bwau dikecho fiyang, mwa bwau kero cho kiye? chi <hesitation> chi chiyabo chekiwo to chiki to kangheri ki mwin nii buurotume duweneu mwi yim lo dore di yi chang yiki chwangka nyinyek tii nyo no mwi dim kerori yire mwi chia daken da nanimme mwi kweni aah ma bi ba nyo. Tii wiin mo dimker mwerori yila nyong ti diye ma bwentano kebo nyomwi luwe cheu mon chuwa yamo ti kanghe furob mwebo wo ri na yimko membo yimku membe yi kwamer, na yiyora no chitonen moyora kendi to chian chiya bi bweche ayim kanghe mo mwe kene diye kanghe ma moke nanghendi chian tung be bweche yana tikan nen wori chin nyomom mo wi ki changka nyiyek mokebo ni burotume mo kebo ni yakchatome mokebo nikaghe koni to no motinyo ri nubo lobe anto nen mon niifit no kebo nyo ri diya duwe neu mo ma dikewoti yeu kebwebo ken no weri mwe mwin nii burotume chi a choknen choko win kanghe ri yimwe bidom wiwiri chiya yiki to, ayi nen daga duwen yau re luwecho tak chia yinen ki duwe neu wo chi- chwibo toka yimwe fo, yimwe kebo nii akang men bwe koni a bore fo lome no bo fo lomere mankwa chinen dir to chonyeu mo kan dormwer no moyati dorari boki chang nyi boyati dora ri boki ta dor mu doker bo yati dora ri mani do ker ker kwenka nere yamo ti kanghe furob mwebo na mo torkaghum danjang namo nung chinen dikar kwenduwerdi to finifiniyeu nawecho mwan le mo mwa fiyati bwena naweye chwinen nyo duwalleu, tebbo ko ri mwa do chuko fe? mo mwa yati chuko fiye. no mo yaki bidom dorem duwen di nyumom bi dom dorembo mo yachike naken chuwekangde bifurob mwebo nyo kangheri mwi kwam ka folo na ya chinen chuko. no cham dorenbo mwon bwabi ri moto tii duwen mo wa mwi kwa ka fungte na ya chinen chuko kemwe ya ki kenko di diye duwene mweu mamo fiya nini yokati kabum bifurob mweb ma mwa fiya yim lumam ti kanghe chii cha to nen tiri mwm chuwe kang chii chuwekang nyeu machi chiya ti bibwe che wo mwa nabo bwiricho. No mo ya nomo nanari chin doghum dor mwa chuwekang chii la alam nawuni? wo bwiri mwanabo to duwe neu mi yi nenti tabwiro mo yamti ki nini nyom dorem mwemeu tomtowe yora, mwa do tabwiro ken, kebo be tabwi mwa tuti na yamwi yuklanghum fermwe chike motii nyo ki kulendo ken mo yaken tiri mone chi dikerdi ne chiwochak kenero win kambo chi yore ke nero winne nyimande muke doweneu fa kangheri mwinekendi ke mwe kanghe tornenwi eh eh mwe bwanna monfiya mofiyaboka kebo nyo mii mado wemiyeu <noise> na barub natubo mom kilaka natube nin ta fo ya chergen biyaki to fa ya chergen tob lo chongho to fo ya chergen lo dirya yira tam lo tunghobe kanghe kwarkwariya gwam kanghe yunghobo min toranghi, mindoranghi kweni fo ya lam firen kwata nang kwii naber mwenghe ri mi totiri mabo, mi mii mama nyab ti kanghe bileli bengho yila yong ti naama, nkwiu, ndo nabireu ya cher firen numun ya cher firen taraba mi moki do nawiye ya kwabti nubo kelchine kelchinewi nubo ya mog ki dike chumeu miki ah ah ah wo cho la lam bikwan mit tii nyori mi mo bwe bune nawo fanghe mi yakcha taa we kiyeye mii kene choma kowe mi nyori ma yilam fo loh kile na mananghi fo lo ka? laban to nawiye wuro wi ki chini, nto ka chiko ma chuwa tuuwe, ma nuwa chobo ki kwalkangke kange kanghe nyi yim kuu wabe wiin, nyi yam wiin tiye wiin ba ma nanghen kwaamaro win ma tocho ti, ma kiyeti, mi ki domen fo nermiit ma tongchoti ma tochoti, chola yama <hesitation> kwaama diim di, tii berocho diiyeu. Yan titi mikifa duwe neu mechwi nuneti chwikako mechwi nentiyeu minna ka chwikako mechwi nentiyeu kebo bwelangka kebo dokangkako kanghe na kangkako che men naka me chwinentiye mabo kwob kangti no weri neye ner mwero no dome nere mweu tabo di no dofiye kanghe nando choke ong nonyori ka, yori kabo mo nyiti naghi keyekanghi kaghe nachi yi teb chebo, nachi yi nebchebbo chochi tokkankere chitokaghe chifo chiyoyere cho bomayi tebmebo kene menune teemi minfiya nawiye teemi meki nyoka, mi oh kito, mi miki chwi bobka wuro chi maati kuu ladiyeu wo kuu wabe bi mayitiyeu kebo wo nubo chwi nyombo che ti timatiyeu choki nyo ka? mi oh, la nye ma matiye? moki mado kemer a neye kemero la nan ten ka kulen do bo na nyi nungkang dor chuko wo kuu wabe, teemi chiya yachi mwerye kanghe bi teemi gubong, bi teemi gori gwam chii mwerkanghi, nyo kiye kero lachiki kemero chi choki chii neye ka chuwa nyoghebe la man ta nureu loyong yami kolendo tenanghu yila nyong ti begen chil fini koku wabe la chi mwerkanghi gamchi gamchi kuu la bi tebbo ke kulendo chokuu, tebchebo bouken la nyiki bubiyau nyi chou ki kom nii wabbe la menyo, ki mo ma bou ki kwilende ka? mim mo, ma newe? miki ma necho bubiyawo chiyayereu man kiyeranghum kiyekanghe kero kin chiya ye ka? miki chiya la tora chi tora chi meme la chuwemi la chiki bubiya chimecho, ki nune nuwa kero matokke ka? ki ong, to laki ye cho bubiya ki cho chi chiya chiki to, ntenanghu kwilendo wo beri nyan nakanghi kanghe cho. kimo min tom bubiyawo ka mi mantom.

Ko to nawe ka konyere konki wo kwiya kwiyau, koyire konki wo, wo managhentiyeu o o koto nawayeu ale, naweye kenka wike taka duwekka, ka fuwa chori barotum bo, nyi no- manki burotum to boni manki kwalkangke kwilikwilike mani ri la cho nawiye kwaama chwiti na naa duweneu. na mwi tii ka wuro mwito yora tikobek fini mwa kwabti chire mwa kwabti motu kanghe wuren no katen mwa fiyati <hesitation> mo tiu chuko kulong yam kanghe bwe nibwe tuu chuko kulong bwe diriya kwobi fo to ki choki miye chodike wori, kume fiti me nyi komti duweneu toore nawiye ki yorka tiikobe, tore nawiye ki fiyeka, yire mwi lochiu chuwe chuwe yire mwi luweu luwe kwamme kakaa nachi ye? mo ma dotiye, kom ka chungti kanghe wimwe nako nma dike datendi be na kwaama tikang kom. ko kwen naki muu lokum na nume nako kweni. Na kwaama chiya ko ken chori la cho ne nubo birendo nyi mania nekomti kene? ah an nekom, la kime ka kangye? diye duwene kwaama wii ki kom na ko tii ko kenchori, kini kimero kwaama an yo ki ken cho ki bilenke, ko nem bilenke mor ne kime.